Nakwendeze esente, obwire babugabanize emirundi, habwensonga, obwire obwo bwokurora kintu kikuru. Hati, obwakubakanisa emirundi ebiri, aho nanyowe nentwalizaho emirundi ebiri ntyo. <noise> Hati, kale esente zenyina saaha zinu, nakwendeze bazongereho abwensonga saha zinu ndimu nenkura kandi nzaire abaana kuba nenyenda kuba neyenda barazongeraho, then nanyowe nfunemu ekyokukora, abaana bange mbasomese kale tubeho kurungi. <noise>